ko nii Printer tiri D Sosirta Geɗe, didol Model dijital sosaa ko e kuutoragol lowre, Model fecciraa ko laabi ɓutti e tappirde.